Ia, viavy bôka irô man̈angy zen̈y ten̈a tia mitaratra fa taratra io zen̈y misy karazan̈y maro. Zio ty zen̈y ny taratra efa mety indesina mandehandeha karà in̈y fo taratra zen̈y misy an-tran̈o ia. Ilavan̈a zio zen̈y ahafahana mizaha sôran-ten̈a akendriky voalohany. Avô koa fa an̈ao ipôzipôzy in̈y ndeha hibôka zen̈y an̈ao mba mizaha sanjin̈ao zen̈y amin'ny taratra.